एक ति सुरु हुइना बिजोड संख्या यि मेलके हें जेहमे कि एक, तिन, पाँच, सात, नौ, ग्यारा, तेरा, पन्दरा, सत्रा, उन्निस, तेइस, पच्चिस, सत्ताइस, उन्तिस, एकतिस, तैंतिस, पैँतिस, सैंतिस, उन्तालिस, एकतालिस, तिरतालिस, पैंतालिस, सैंतालिस, उन्चास, एकावन, तिरपन, पचपन, सन्ताउन, उन्सठ, एकसठ, तिरसठ, सरसठ, उनहत्तर, एकहत्तर, तेहत्तर, पचहत्तर, सतहत्तर, नवासि, एक्कासि, तिरयासि, पचासि, सतासि, नवासि, एकक्यानबे, तिरानबे, सन्तानबे <hesitation> निनानबे ।